أول إشي بحاول أزور الأماكن المعروفة مثل الأسواق والمقاهي وأشوف كيف كانت الأجواء والمناسبات، بتعرف على الناس واسمع قصصهم أتعلم منهم عن طريقة الحياة في هذا الزمن، أحضر بعض الفعاليات الثقافية والمناسبات الاجتماعية، أشوف كيف كانت الفنون والموسيقى اللي تعبر عن نفسية الناس.